<hesitation> GPS zegny e, <hesitation> karazagna carte electronique, izy i e magnatoro lalagna asan'anjy, de <hesitation> fomba fandehany hoe karahanjao e <hesitation> tapenao fogna hoe <hesitation> eto zegny leha agnao miala de <hesitation> ato zegny le direction tagnao hatongavana de <hesitation> tonga de <hesitation> aboakagny amignao e zegny hoe a ireto aby lalagna tokony andihagnanao ahatongavagnao amle destination-gnao.